सेअलिन्ग् पन् को म प्रए फोस्नो बे को बनयो। सेअलिन्ग् पन् फोस्नो थकै <hesitation> पवर् को बोन्दो खलम्, गुजम् <hesitation> प्रिकर् को बुखर्, मौन्ति ब्रेकेत् को इन्स्तल्ल् खलम्, पेन् तर्पुर् को, सेअलिन्ग् तर्पुर् को, फोन्स अब् नै पेन् को ब्रेकेत् एदौ रेक ति हुनु अरो, मुजन्ग् दु खमनि मौग्रौ को ति खलम् नु, थकै बे को अन्दस् नै। निअम् अन्दस् नै। अरो।